لو اقدر اتخلص من مشكلة عالمية واحدي بتخلص من الفقر ليش ؛ لأن الفقر يأثر علي حياة الملايين من الناس ، ما يتعلمون ، مرض لا يستطيعون الطعام أبسط الأمور لا يستطيعون الإتيان بها ، و بالتالي إذا مان الجميع مو فقير يكون عندهم فرصة و يكون في عدالي.